Khavenende omulanji wafu we nyasaye, ukhasambasyanga efwefwesi alala mushivala mina. Nee niyakhali niyee avalakho unyela wa fawata avulakho unyelaa wa khukhonya mmaisha kefu ta vavola vari niyemwene vulishindu shosi, halafu sasa khuvere nende omundu wefu wa mashinda muno, ulili avalanguli president wewefu, khumuchakulanga emiaka chirano nichakhawa nee ta kave vari nishina shosii niye vutsangatse nnafwo <hesitation> niye adwali vuli shindu shosi ata nolangaa khukhola shino vavolaa varinoli aundu fulani niyakhali mukali niyakhasainire niri nitsira tsisendi nolenyaa khuvukala havundu tawevsoo nyela khufraula nii khali niyeeta, sasa khandi niyo maana khunyela khwava nende avandu vefu vuli avundu khuvere nende viogozi vewefu lakini vavolaanga vari niye wavulishindu shosi vamulengeraa tsa niyee ivere atena overe otsyene lazima alafawa tsa naliniye nee muruchi wefu wuuno khandi eeniye mukali waa avaa viongosi vewefu nivali na wabunge, avakosa nyumba kumi. Nivo vosi niyemwone niye mukali wewavo nivashiri khukholokho shosi shosi tawe lazima vaure makhuva kewe mbere khavaa khavakane nende <hesitation> edicision yewavo niye vuli shindu shosi, halafu khandi mushivala shewefu shino, kuvere nendee enone yewefu <hesitation> ebandera yewefu neebendera yewefu yenao iverenende etsikkala tsyenyene tsinee etsikala ttsino nee imali imara imbesamu nende ya green, imali ikhwechesianga ire khuvere avaafrika fwesi nee khuva vaafrika fwesi yaani khuvere vandu voo mundu mulale, khana fwanana fwesi alulakho wimukali khuwaundi tawe avulakho adinendee emani khurasya awundi tawe fwesi tsa khuvere avandi valala, hasa nikhuli hana wosi wa khuchenda, khaye khuyanzane khoye khumenye nende vulala khaye khumanye nende okhuyana na yaani khwe vandu shindu shilala yaani khuvee yaani yechesyanga ni khuvere avandu va mundu va mundu mulala, noli nyasaye wakhulonga khwere vandu vamundu mulala comekho alinende <hesitation> ulimukali khundi ta. Fwesi kwesesa tsa myuya milala echo, khuvukhaa tsa fwesi asubui khandi khukonaa tsa fwesi atavalala nivakhakonaa ta lakini efwee khu yaani si vushetsanga shichira ewe uvere uu umuvesamu noo wina vosi sha ewe vulasha subui saa mbiri uundi vushe saa tsitoni ta halagu khandi khuvere nende iranji imara iranji imara yino ikwechesyanga vani khuvere nende vulala yaani khuvere khayanza amani ovani onaa vavolaa vovi vaafrika mikhutsya havandu noo ovakenya nikhutsya havandu si khunyela khwa khupona ta shichira shina neee ranji imara yino si kheye khuponi tawe khaye khuyenzane kama uanduivo mundu mulala khowarachwa nende muruchi mulala ikhukhonyanga fwesi ni mulala ntasaye wakhulonga fwesi ni mulala hasa khaye khuve nende vulala. Eranji yindi ya khuli nnaye nee imbesamu rangi imbesamu iri khubendera yino yechesyanga ivi vaa papa vefu vale va khale yao vakhupanira wakati yavakhogaga yaa ya kenya yenya khunyola ovwongasi yusinjire yene wakati wa nini valii ava avandu vavesamu avo mundu avola ari avastaamuka nivalinji mushivala muno lwavakhunyanyasanga lakini vaakuka refu veetsa vakhuponira fwesi khwavavandu va khwechitse vari. Khuvere huru, yaani khuvere vyo khwisinjira yifwe avene nee kupona khuva nende rangi imbesamu yechesyanga vari khupona vanisya mavonga, mavonga shichae shari shinyiji shene lwa vopamiranga ovuuhuria vwe refu nayo yechisonga nini yeneyo nee vonji yaa green yechesyanga ini nyasaye yakhwenesya yakhukhora shira ori ne vandu vanje langaa vana navalilya variena yakhweresya shivala shafu shiveree khuni khuracheruu fundu fwa khulisya fwekhuchira khuve fwalomba nini yefu yakwa eindei yene nee khubendera yene khuvere nendee <hesitation> nini ye simba inyama yesimba nii yechesyanga ire khurevee yaani vandi vopanuria shivala shefu shino <hesitation> eei nchi yefu yino vali nondee vali very brave yaani yechasyanga iri khuveri nendee yaani kuvere very very brave mu khuponara shivala shefu shino nee khandi yee chesyanga iri khuvare nende amani kakhwsinjira efwe avene khuvane haya shindu shichiranga nikhuvanende ovulala lwa lwavana vefu lwa vevulwanga vatsitsa sheskala wavetsaa okhu okhwu. Okhukho enini wakati ya valaninianga ebendera khumuvala vaninanga esiku ya jumatatu nende ijumaa muchirano nee asubui nivalaininwanga vakhupanga efirimbi wosi ataove nolachendanga khunjora nwa nolakholanga ekasi yeeuwo khaye osinjire shichira vavola okhwana heshima ya shindu shino yaani khumaanisha vari shindu shino sha khutira shakhweresya valale efwe fwesi kama eshivala shaefu shiwo has ani wakha sinjira ooh nwo valaninianga ni va khumala kha khulemba fwasi alwimbo fwee eshivala nee lwimbo lwefu ivaa kenya luveveo fwo lusungu nivala niniyanga jumatatu onyolaa etisukulu tsindi tsrembaanga olusungu niiri musuku ye chumatatu nee niye khola usiku ya muchirano veemba oliswaluli yaani khumaa khandi yaani vano refu nwalatukhanga khaye vekhale nivamanye vanii etsi khuvere nande tsinomo nomo tswiri kama shivola shefu sha kenya vee khandiyakwaa kama nee na makhuva ka kwaida okhunya ebendora na niyakhola ongolove khandi avona nola chendanga waalola noo waaura efirimbi valakhupanga havuundi kalafita osinjire shichira olamanye ori vala vale yesyanjia ebendera. Naata nova vavolanga vari wava nolachendanga havundu nee uure efirimbi nee wendelee khuchenda ata vanyela vakhutita shichira sikalava, sikalava vari oleshimanya <hesitation> muh enini yee shivala tawe yoneyo yakwi kama nishoshindusha khura alala kama mushivala shefu shino na khandi avano vano nivaa vanana refu nivaa mutiswakalu vave chesyengaa okhweshima bendera yeneyo. Ata yali wakati mdala nikhwari neeshira neshisomanga muu skulu yavana nee bendera mundu wali nalyesianga niikwa maa vavola vari khuchenje tsii ori muoo kbwafwalanga nikhutsia sheskulu shichira vari khwali khuu si khweshimire nini yeneyo kabida khandi khwera kwa chenja zindifomu tsa khwatitsaa natsyo shesukulwa yaani leechasanga iri oveno lachandanga yena ovee noli yena boro wauri nivakhupa edirimbi khaye osinjire shichira shindu sha maana shilonyaa khwikholekhana nee khandi niyakhola muchinano khandi unyolangaa vari valaninianga ebendera wakati yeneyo omurange valembanga olwimbo oluswairi jaani khandi kaechitsa vari nikhuli she sukudu <hesitation> mushivala shefu shino khuve nende tsimomo movivo olusungu nende oluswairi nee lwa maana sana. Shoo kheya kwikhoyero nwokhutsitiva nende khutsimanga nee khandi wava nola chendanga havundu noola ova utuvire noo tatsanga yena nonoil yei nee olole avundu gendera yefu yivereo netsya okhave ovu khonyi havavandu wenaoulanyola shichira avundu wenaonee ofisi yeneyo niyaa <hesitation> vavolavani niyakhuru mishikore nende vuli mundu. Shichira nini yeneyo ya yechisa iri ovee no tsire kakamega ovenotsire kisumu noo yena bora walola noomamanya ori ano nenzya nanyola ousaidia udanyola vukhanyi haya eshindushindi khandi sichira ni kwechosya khuvere nende munane khaye otsye avundu unyole shitambulisho nee shitambulisho shenesho ulanyola shmonde epicha yiyoo haya kandi vaandicho nilanga khandi vaandicha ira nililya yalya papawuuwo nee khandi nini yeneyo kavori tsa olondika vori ndwanga havandu fulani ta vatsitaa veesya mpaka vole mukani mvane mwarulonga paka mukiri mwene pana mutaani khendi ta vavolanga waandile eewovulanga yingo wene wotsia paka ni yena. Khanivaniwa vava valachendanga nivakhukhava vaamanyire valola havandu fulani nee vakhunyola nee khandi khunini yeneyo emiaka chenecho ni lazima yaani ne shindu shaa khaye ove masho no no shichira notsya chenecho lasima ulorasia shitambulisho noo vulashitambulisho kalechesia vari ashiri mwana mutiti si khaye avee no larumishiranga nini yeneyo <hesitation> nini vukhonyi woova no tsire avandu wenao ta nee hata wava ulochendaga ne okwisye shitambulisho shenosho mundu khoyola ni rahisi shichira alavukala navola arinasomakhona nyola ari mwaefwe khululanga shonti ano otanyola vayandike liraa lya nini mundu nwira mwofisi laira yae mukhogo kama ya chifu wa shanti onyola vaa khunyoore maa nini fwangu sana, khurasye ivakhovari mundu swaendikanga wetosya. Paka mukari. olanyola vari noovutinyu khuu. okhunyola na khandi nanuyefu yino khuvere nendee <hesitation> mushivala shefu shino khuvere nendee <hesitation> ovukhongo. mara khataru amuya khuranga kama ya judiciary. Onyola ya khura halala shichura. makhuvekasi wava nendee ekesi yosiyosianyela wa khawa muutsinim tsya hasi anounyole akheioowe. lakini notsye paka akulu yao olawura vaa valakhunyola vakhuuririsye no nyola wanyo vari wakhakhola wakhanyola vukhonyi uwo wovaniwonirenje sasa nishoshenyela navola ondi shaa khuraa halala kama efwe mushivala muno khandi shachira khwamenya nende ovulala shechira khuvere nendee inini nendee imani nende muruchi wewefu shichira ata yesi niyakhalonda makhuka kano tawe saa nyela khufuma ta nee khaneli niyakhali nendee shitambulisho yesi vavolaa vari waa wanyola ekesi yeneyo lasima vari alanrire mumakhuva kenako.